الرياضيات مادة مهمة برشة في الحياة اليومية. هي مش بس أرقام، هي تعلمنا كيف نفكر بشكل منطقي ونتعامل مع المشكلات بحلول. نستخدم الرياضيات في كل شيء: من شراء حاجة وحساب المصاريف إلى التفكير في مشاريع كبيرة. رغم صعوبتها، الرياضيات تسهل علينا العديد من الأشياء في حياتنا.